hoi solot gena ngone oro ena ma kunci, rasi karehe ngone na so masusu kunci toma solot ma tuso, rasi ngone yo fri ena, rai ge ena maha- maha tomoi hoi ma.